أن يعمل الفترة مجانية لدى الشركات، علشان يحصل الخبرة والشهادة الإحترافية منهم، أو مثلا يقوم دورات تدريبية <hesitation> تحديثية لمعلوماته في مجال ثاني، في مجال- مجال الكمبيوتر. في هاي الأمور راح يساعده إنه يحصل على عمل أفضل.